Fedde nde mballanmi sabi Allah ko ɓeen fedde <hesitation> wallooɓe baayeeɓe. Ɓeen ɓe jinnaaɓe mun en nguuraani. Addani kam wallude ndeeɗoo fedde ko ine yuurmini no. Sukaaɓe tokosɓe fotnooɓe jogaade fof, ina pija, ina njala, ina jogii jinnaaɓe mun en. <hesitation> Kono ɓeen noon Allah waɗi jinnaaɓe maɓɓe maayi. Ɓeen noon ina poti walleede no feewi. Aɓe poti toppiteede.